په نیوزیلینډ کې د می میاشت هوا د پسرلي ځانګړتیاوې لري، چې د معتدلې تودوخې، لږ باران، او زیات لمر سره مشخصه ده. په میاشت کې د باران ورځې شاوخوا دری تر شپږ ورځې پورې دي، چې په ټولیز ډول یو سل او اوه ځلویښت میلی‌متره باران رامنځته کوي.